Ny asa manko a raha aminahy tsy dia misy hoe asa ratsy na asa tsara fa rehefa misy hoe efa nataon'Adriamanitra sahaza anao ny asa dia efa iny izay no tsara aminahy fa tsy miharagna raha tsy sahaza antegna antegna fa rehefa hoe namivarotra charbon aza anao ka rehefa iny no asa hitanao hoe hitan'Andriamanitra mahatsara anao dia efa tsara izay aminahy fa tsy efa mankafy an'iny aho zay fa tsy mila ankoatran'izany koa.